طعامي المفظل هي الكبسة، أو البروست، أو الشاورما، واحد من الثلاثة دول، تختلف ما تختلف أبد طول السنة، ما في غير الثلاث وجبات هذي إللي أحبها، والمسطح، على حسب إللي مسويه، أربع وجبات والمسطح على حسب إللي مسويه، بس إما صيف، شتاء، ربيع، خريف هي نفس الوجبات إللي أحبها معي طول السنة.